Menurut sayo kini tu yang namo nyo kulkas tu penting nian, kareno kini tu apo-apo zaman kini ko orang-orang nak serbo dingin tu ha orang-orang nak minum, nak aek putih, aek es kato orang tu yo orang-orang jualan jugo banyak yang butuh es batu kan, termasuk lah mak sayo, sayo jugo ado buka toko kan baru, nah itu kalo orang-orang lewat, orang-orang nak beli tu pasti nyo nyari aek nyo aek dingin, nah tu penting nyo lah kulkas tu tadi, nah kalo jaman mengin ni emang dak ado kulkas, jadi kalo kato nyai, emak sayo jaman susah dulu dak akan punyo kulkas tu, kareno mahal nian nak beli, kalo pun ado tu orang-orang yang beduit be, jadi jaman dulu tu dak ado yang namo nyo minum es tu, nah cuma bahayo jugo kalau kebanyak an minum aek es tu, kato nyai sayo tu bdan tu cepat lemas, tapi raso sayo tu benar lah, yo kalo banyak es tu kato orang mengen tu gampang iko kneo pilek lah, jadi kalo mengentu jarang ado oramng keno sakit pilek, apo segalo macam, dak ado temanjo yang jaman kini ko, nah kalo jamn kini ko kulkas tu penting, nak narok ek, narok apo-apo. Sayuran entah bawang cabe sayuran sawi, ntah apo itu kan, maklum lah jugo nyai sayo tu bekebun kan, yo di kebun tu kadang nanam lah buncis, kacang panjang, jagung ha tu kadang di masuk i lah dalam kulkas, kadnag nak di buat apo guno, nah jadi mak sayo ko kadang jugo penting tu mak sayo jugo bejualan pempek, bejualan pangsit apo-apo jualan tadi tu, jadi bahan-bahan tu perlu di tarok dalam kulkas biak dak ado mudah basi tu ha, jugo mak sayo ko muali sduah usaha jual tek wan, jadi tek wan ko sekali buat banyak, kalo seandai nyo dak ado disimpanh di kulkas itu tu dio buauk soal nyo diok tu ikan kan, ikan tu gmapang bauk, kalo dak ado di masuk in kulkas, dalam yang membeku tu, freezer ato orang kini, jugo kalu sayo ko m. suk jugo kalua sayo balek jambi tu kulkas sayo tu, kalo sayo buka tu mak sayo tu ado be, dalam kulkas tu sayo negok ao macam bada, kan bedak nhyo macam ni bedak, skinare tu nha, ayo nyao ngapo masuk ini dalam kulkas Kato bia awet, biak dak ado lembek bendo tu, kagek biak cepat apo dak ado mudah habis dio dokter nyuruhnaok situ tadi, biak awet kato dokter, kalo ayah sayo tu kalo kulkas tu dak ado pernah berenti yang namo nyo tu narok aek es, ayah sayo tadi agak lah kerjo, berat lah sayo nyebut nyo, kureh kolam, berangkat pagi, balek stengah hari itu tu litak dio tu butuh aek es gitu kan, deras minum aek es tu kan, kuat nian kalo sayo tu dak pula lah, kalo sayo tu dak terlalu lah nak es tu cuma, kadang tu sayo hobby nyimpan di kulkas tu, kopi, kalau kopi tu sayo kalau panas tu kurang, kalo dingin sayo suko, cuma kalo kopi ko kopi manis sayo dak pulak suko, sayo suko kopi ko kopi pahit tu dai, nah jugo suko sayo ko selamo ngontrak ko beguno go kulkas, walaupun na itu nyo kulkas sayo kan kulkas kanti sayo tu baru cuma diok ngontrak samo kami jadi dio bolehin lah kami narok-narok barang situ nha, sayo ko kini ko ado lha program-program namo nyo tu penegnngurusin pulak badan tu. Jadi sayo tu dak ado makan nasi, lah sudah terhitung lah do sekitar duo mingguan lebih lah, jadi sayo tu beli lah, ayam banyak, jadi biso sayo nyetok disitu, jadi sayo ado beli sayuran campur atau kato orang kini ko mixed vegetable apo tu, itu lah pengganti nasi tu kan, jadi wajib nian simpan tu, kalo dak tu itu cepat jamuran, jugo sayo tu nyetok telok, telok tadi tu kalo dak ado pula di masuk i ke kulkas go tadi tu pas sayo pecahi tu selamo sayo di kost an sayo ko belum ado kulkas tadi tu encer tu ha, macam lah nak busuk tu ha, kalo di kulkas raso sayo elok-elok be tahan lamo raso-raso sayo, jugo kanti sayo tu, emak nyo tu kerjo di bandung, jadi dio tu sering dikirim samo mak nyo tu makanan yang frozen tu jadi kalo dak kulkas nyo tadi kan pening palak kito nak cari kemano nak nyimpan ko, untuk diok ado kulkas tadi, jadi biso lah kito nyimpan, nyetok yang di dalam tu, dio kadang mak nyo tu sering pempek lah, yo batagor segalo macam yang frozen-frozen food tu kan sosis segalo macam, jadi kek biso hidup kami ko hemat disitu kalo raso sayo hemat sayo semenjak ado kulkas ko, sayo tu. Boleh kato kan kulkas ko beguno nian zaman kini ko, banyak keperluan kito yang penting kalo kulkas ko.